لك صديق يجد صعوبة في النوم ليلًا. ما النصيحة التي تقدمها له؟ لو صديقي بيواجه صعوبة في النوم، بقول له يتجنب المشروبات المنبهة قبل النوم مثل القهوة ومشروبات الطاقة كمان يقلل من استخدام الموبايل قبل النوم، ويحاول ينام في مكان هادي ومريح لو نظم وقت نومه كل يوم، حيساعده ينام أفضل وجسمه يرتاح أكثر